لا، طبعا! أنا أفضل إنه يكون عندي القدرة إني أتحكم في أحلامي أنا الشخصية. أنا مالي دخل أنا بأحلام الآخرين، وش يسوون؟ ولا وش يحلمون؟ أحلامي هي الأهم. أنا أقدر أتحكم في أحلامي وأقدر أسيطر عليها. أقدر، يعني <hesitation> أخلي أحلامي متوافقة مع العالم الواقعي، ومو يكون عندي أحلام خيالية وما إلى ذلك. فأنا-أنا أحلامي أنا أفضل من أحلام الناس الثانية. كل شخص حر بأحلامه.